Nkyɛ mebɛpɛ dɛ mɛyɛ ͻdwontownyi a magye dzin kyɛn dɛ mɛyɛ mbirikatunyi a magye dzin. Osiandɛ, meyɛ ͻdwontownyi a magye dzin a, na kyerɛ dɛ ndͻm beberee wotsie mo ndwom, na afei wͻfa no mu nsɛm wͻdze bͻ bra pa. Na sɛ meyɛ mbirikatunyi a, nnyɛ nyimpa beberee na me mbirikatu no, obotum aboa hͻn. Na mbom, mo ndwom no botum ahyɛ obi nkuran na ͻaama no enyidado.